Mmoadoma a bɛwɔ wiase no nea mesuro kɛse paa ne wɔ. Wɔ deɛ yɛ aboa bi a mesuro no kɛse kɛse kɛse paa. Deɛ nti a mesuro wɔ kɛse paa die, ɔyɛ aboa bi a ne ho yɛ hu, ɔtumi yɛ nwaa na aabɛhyɛ baabi, ɔnam a wonte ne nka. Bionom nso bɛkasɛ gyata anaa sɛ ɔsebɔ ne ɔmo suru no nanso saa mmoa no deɛ, bɛɛba a ɛyɛ dɛn aa wobɛte bɛnka sɛ bɛɛba sram sram nanso wɔ deɛ ɔnam a nwaa nwaa nyaa nyaa nti wonte ne nka, wobɛhunu aa na waa duru baabi a wo wɔ no na waaba aabɛdi bɔne <hesitation> nti saa aboa no deɛ mesuro no papaapa. Wiase mu mmoa nyinaa ɔno ne me suro no, saa mmoa no deɛ, ɛbi nso wɔ hɔ a bɛyɛ akɛseɛ akɛseɛ a bɛtumi mene nnipa, yɛhwɛ <hesitation> ɔde sɛn ɔnini a, ɔmene nnipa, ɔhunu wo a, ɔto mankyere wo na waakyekyere wo aa na waatwe wo mu aama wo nkasɛe nyinaa aabubu, na afei waahyɛ aseɛ na ɔɔmene wo <hesitation> nti ɛsiane sɛ ɔtumi kum nnipa nti na me suro no. Ɔno nso n'ano brɔ no, ɛkum nnipa, ɛkum nnipa ɛno nti na ɛma me suro no no.